So mi nani un inni launiji silba, ko waraata do hore am kanjum woni Janngirde e teknolooji, e le'al ngam mi nyamirta ñyiri. E lewru nde naange mumbooje mum seɗi, ko laawol lewru nde.